Lemon gon darin, burtugal ikon darin, Juafa kon darin, <hesitation> manga kon darin, fenty kon darin, <hesitation> digid irkona dari faraula kon dari.